Kalau untuk ini <hesitation> nanu apel, boma nanu ini lengkeng, nanu anggur, boma nanu ini ini <hesitation> ini matabai, boma nanu ini semangka, boma nanu ini <hesitation> ini nanu ini sukun.